Min kaa, so a ƴeewii hannde. Leyɗe Afrik ɗee fuu non ɗe ngorri. Sariyaaji ɗii ngalaa sembe. Laamuuji ɗii ngalaa annde. Kaa, nde njiiɗaa fuu eɓe caroo dow yimɓe ɓee. No ɓe muuyri fuu non ɓe carortoo. Nden non ɗun, yirweere waɗtaa e leydi.